Raha aminahy manokana de sy mainsy mizaly vao mahita fahasambarana satria ohatra zao zaho mianatra sy mainsy mianatra mizaly mafy zaho vao vao tonga am'tanjonanahy de iny za vao miasa. De mbôla mizaly koa za miaragna asa de rehefa mahita asa am'zaigny za vao sambatra, mandray vôla isam-bôlana.